Rí xndúdiin phú ndasko̱ꞌ <hesitation> naꞌkhu̱ naꞌkhu̱ tsú xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱. Ngaa̱ awúún rí náa̱ naꞌphulú rí xndúdiin rá, no̱ꞌon- nu̱thu- ikhoo mámbá xndúú ríndo̱o rí naꞌgo̱o̱, nagu̱maa náa̱ rí nagu̱ma méjúúnꞌ guma mika rá, ikhí nandoo naꞌkhu̱ xa̱bu̱ nambráꞌjoo rí xndudiin a̱ꞌkhui̱ jma̱a idú jma̱a yaꞌdu xúwíꞌ. Mangaa má najmaa xndudiin rá rí nagu̱ma yaꞌdu xúwíꞌ náa̱ nagi̱dawo̱o̱ꞌ jma̱a duun, <hesitation> nuthu makooꞌ duun tikhu rááꞌ o̱ nawaꞌnu náa̱ tséxi̱ nakhú, ngaa̱ náa̱ tséxi̱ nakhú nawaꞌnu̱ má xndudiin mangaa rá, nakhuáá idú nakhuáá ikhaa rí̱khu̱ na̱ri̱gu náa̱- náa̱- napiꞌtsu rámúúꞌ xa̱bu̱ numuu rí maphú ndasko̱ꞌ xúmá rí ne̱tha̱ nángii̱. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mangaa naphu má xndúdiin mangaa rá náa̱ rí exí maxúwíꞌ, ikhí ríꞌkhui̱ nagu̱ma méjúúnꞌ ikhaa nga̱a̱ natrámáꞌ nati̱ náa̱ tséxu̱u̱ mámbaa, a̱a̱nꞌ mangaa máá rí xndúdiin rá na̱a̱ꞌ- natí- ríjndoo̱ naꞌguꞌ xuwiꞌ nuxi̱ꞌ, xuwiꞌ rí maxaꞌ rá, nagu̱ꞌ ngaa̱ naꞌphu xa̱bu̱ ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí naxnúú ndasko̱ꞌ mangaa náa̱ ginitsu rí gíꞌdoo tsú xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱.